Ai ta ndivelya raman kita wuda i iri wali nawa ke kaliya'a man kamba law gida ai gida'a, kamba lawkad katata ai mbahaka tandav ngaya gaskiya walihiya ai zhu tsad tsad man nga ti wudai taliya ara man kina shik timandi a kin asa agid wudi mana wudai manta giya'a, ta tsidakgid kiba ka tsidakgid a kina liwali wali mana mbai mbaisa skwi infina ninga ta mffa sibi man kawarda ndi ingira'a, ta giya tagi wudi lokatsi mbai mbaiyazha man ta giya'a, kin wudai ta dibba avasa zin a kina giya'a skwi infina nasa man ilawa ara man iwfu kumba ai gadangaya amai itsina'a shkman a wali inmbahaka ta ndar ngaya wa ta ai tagedaka gaskiya yikam skwi wali man ambaha ara mana mbai mbaiba ababi matsa toninga'ai arana man ka girakan sai na hodo kwa man kada hodokwa kwarda tslidmish man kasa slaw ka sliya'a a vasa ka gaisa'a dalahi a, zhupa ka warda ai dalahi tsatsad tsatsad ka tsaw tsavela'ai ta ka ngwats inningida tsaw tsavel mandalahipa kina sldi gida skwi in nasaba gaskiya a wufdi kumba ma skwis ninga'a.